Maro moa ñy karazany ñy pôma: -Misy ñy pôma mamy maitso mavokely tonga de hany na atao salady ñy mety aminy. -Misy ñy pôma masira na afangaro ñy tsirony. atao tarte à tatin ñy mety aminy. -Misy ñy pôma mamy lafa masaky, manahaky golden io no ra.